Wor Denmark kunnen, wor kun <hesitation> wor lilla umoja kabu. Wor kun won eden mazi, mazingira ishian lilla green iya. Maenan dib ede bokken robafi .ishinen bokke kan lilla kadenumaf robafi. Dub amminen wor kun wor mauwa akan orreti ishin. Mauwa kaamtan wonia kan dib ete orrete ,amminen ishinen umoja akan kabdi. horrinen hinkabdi, gal kan fa kulli hinkabdi, dib ete won ishinmidasit won akana tanaa dub amminen unity akan kabdi.